Ta shakki dabobi chi pitina ƙa yippa̱ warya, a shinji sho̱num ko a ƙam lwaan wem ta ɗija̱n ta kirji-kirji ndi yi tana-tana ta ga̱ɗɗei. Ta anima ma ƙar nshina̱ sho̱num. Fo̱ƙ sheket maa tang shattu ta tang meiyeeju cha ta wishikju ta tukju shiƙar an shii ɓooni maa ƙam ta ga̱ɗɗa minjire warya ta yu shiƙa ta ƙeera ƙoƙƙo yadda shi caƙƙa ta ywaani caƙƙan wacco̱ ya gaɗɗamo̱. Elongƙuni anshiiɓooni wurin ƙuuni. Anshiiɓooni maa weeƙo caƙƙa a indijim ta ibaani yiiƙo ɗiya lo̱o̱ni. Saiɓai, ɓai maa ka yeppa̱ caka an ƙeren. Maa ɓai shinƙa shuppuƙo wala, ɗakkilam ninya̱ ƙo ɗakkilam we maraattu ta pallisima ɓai. Ma, ma shingko sho̱n mar penaanim amma ɓai mo̱ nmaa weeƙo shinu ƙan anɗooju minu ƙamma minya̱ ƙamma ƙan anɗom. Maa weeƙo ƙakkilan wemmo̱ to, ta ɗungko peƙaani maa rangƙo peƙaani to ma ninya̱nmo̱ ele pekmo̱ ta pikɗima te. Ma maa illiƙo to ninya̱mmo̱ maa an ɗakkilan ninya̱ ta taneeju to ɓai mo, mo fo̱ro̱ ku shinnaaro̱ ƙa yippa̱ a shinji sho̱num har yapiɗi nwa kpaalo̱n. Bai ko ƙa fo̱o̱ri a yippa̱m maa weeƙo we shi a walam ta ɗiya̱n tapekkaani bere yippa̱ ƙa ɗakkilam ninya̱ ƙen ƙab ken kara wattu bai mo nweeƙo shikko ar wacuƙom. Mo we shi ne penuƙo kam ɓai, ƙan warya ƙan anshiiɓooni, we gbono̱ng ƙam niigum niigum a shinji sho̱num, ma iƙƙo yanɗo ta ɗa'nge ni sha̱kki yippa̱ n'anima shina̱ sho̱n ndi yandina fo̱ƙ lanlau maa shanna, ninya̱ tangƙo pippittu ta illeeni shiini ɗiiji ta fura a shaaji ilim. Mowe shi ne penuƙo shi a shinji sho̱n ƙa yippa̱m.